وهل في افضلية ف فقدان الصحة؟ سواء البصر او المسع. انا لا نفضل فقدان سمعي ولا نفضل فقدان بصري. يعني انا نسال ربنا سبحانه وتعالى انه هو يديم عليا نعمة البصر ونعمة السمع، وو الاتنين مكملين لبعض .مفيش انسان يقدر يتعايش من غير سمعه او من دون سمعه، أو يعيش بدونهم. فنسال الله سبحانه وتعالى الصحة والبركة ف الاتنين. ايييه مفيش انسانا عاقل يتسال سؤال زي دي فيروح يقول انا نفضل نعيش من غير سمعي او من غير بصري هنعيش ازاي مثلا. فنسال الله العافيي.